اي عدد الكتب اللي أنا خ- قرأتها خلال عام ؟ بصراحة أنا بقالي فترة مبقرأش كتير بس ممكن كتابين بالكتير أوي ولو قرأت كمان بس أنا بحاول إن أنا ألتزم بالقراءة الفترة دي حتى أنا ببتدي دلوقتي بكتاب العادات ال <hesitation> ذرية طيب اي الكتب بقى اللي انا حاسه إن أنا قرأتها ف حياتي كلها ، لأ حاسه إن أنا قرأت عدد كويس يعني ممكن أٌول قرأت بتاع عشر كتب او اكتر ف خلال حياتي كلها يعني ، أكتر كتاب فيهم شدني جدا كان كتاب ليه علاقة بالضحك ف كت حبيته أوي وحبيت أصلا القراءة منه ف بحب جدا الكتاب ده